ساهلة باش تغلي حبة بيض دير الما في الكاسرونة تشعل الفورنو تحط الماء بالكاسرونة فوق الفورنو ترمي فيه البيض استنى ربع ساعة والبيض داخل الما فوق الكاسرونة ومبعدة طفي الفورنو وتنحي البيض قشرو وتاكل بصحتك